<audio distortion> sakafo gasy maro loatsy an. Fa gny sakafo gasy voalohany angamba hampidiriko agnatin'ny restaurant zay raha mana anizay aho boka atiky, da gny henan-dambo vo ravim-balahazo. Zay gn'atolotsiko gn'olo.